Eisklettern, ich mag einfach Eis und allgemein Schnee, Skifahren und so weiter und ich kletter gern. Das ist zwar irgendwie sehr gefährlich <laughs> hab ich gehört, aber so zum ausprobieren? Das würd ich schon gern einmal machen. Ich hab da auch mit nem Freund drüber gesprochen und es gab da so ne Option beim Hochschulsport aber das war mir dann irgendwie zu teuer. Aber an sich, Interesse besteht.

Ich hab inzwischen das eh Samples prüfen bisschen aufgegeben mein Trick hier ist nur, das ich Sprach Samples eingeb damit den Spracherkennung bei mir besser funktionieren, weil mich das schon immer aufregt wenn Sie es nicht tun und deswegen auch hier das Sprachsample bitte tu einfach besser Spracherkennung, dafür mach ich das.

So gut wie gar nicht mehr, da ich die meisten meiner Notizen digitalisiert hab und alles dementsprechend auch am PC oder am Handy erreichbar ist für mich. Es gibt nur seltene Momente wo ich das noch Nutze und das ist eigentlich nur, wenn ich keine andere Möglichkeit habe.

Ja, gute Frage vielleicht meine psychische Resilienz weiter auszubauen, nen Umzug steht auch noch an, an meinen persönlichen Projekten weiter zu arbeiten un nen bisschen Geld beiseite zu legen. Das ist doch nen guter Plan oder?

Ja gerade eben. Also wenn ich den Hintergrund berücksichtige laufen wahrscheinlich an die Fünfzig verschiedene Prozesse oder mehr. Wenn ich aber nur die Programme zusammenzähle die ich aktiv nutze, bin ich bei etwa Fünfzehn bis Fünfundzwanzig.

Ja das hab ich tatsächlich gemacht, sogar ziemlich am Anfang ah, der Grund dafür? Na ich wollt einfach mal schauen wie aktiv die Community ist, ich mein das kann man da am besten abschätzen. Und da kann man auch gut prüfen wie man selbst so seinen Beitrag leistet und wie man in Vergleich zu anderen steht. Ich find das sehr praktisch.

Tatsächlich lese ich nur meine eigenen Bücher und das meist wenn ich Sie Korrektur lese oder noch daran arbeite. Aber andere Bücher hab ich jetzt seit etwa 5 Jahren nicht mehr gelesen.

Rückblickend betrachtet wär es ganz klar Ethik gewesen, da es das Fach is was mich am nächsten oder am nahesten an philosophische Fragen heran bewegt hat, im Gegensatz zu den anderen Fächern.

Ah nein, tatsächlich hat es mir niemand beigebracht. Ich koche oder hab gekocht seitdem ich in eigener Wohnung gelebt habe mit 18 Jahren und koche heute aber äußerst wenig, es dauert mir einfach zu lange.

Was für eine Frage, natürlich einen Stuhl, einen Tisch und einen Laptop.

Ich denke es wird immer Arbeitsbereiche geben die von der Digitalisierung KI oder Maschinen nie wirklich beeinflusst werden, außer im Bürokratischen vielleicht, beispielsweise der Gerüstbau und ähnliche handwerkliche Tätigkeiten. Und ich denke aber auch, dass der Anteil an KI gestützten, technischen und robotischen Arbeitsplätzen in den nächsten zwanzig Jahren drastisch zunehmen wird.

Ganz eindeutig Klavier und Piano, ich mochte eigentlich schon immer diesen melodischen Klang von diesem Instrument ... Aber selbst keine Befähigung dazu es wirklich zu spielen, also mir fehlt das Talent.

Bis auf das bisschen Fahrrad fahren was ich unternehme mach ich wirklich überhaupt kein Sport. Ich weiß nicht, Sport war noch nie so wirklich mein Ding.

Wahrscheinlich einer der folgenden: Marc Aurel, Sokrates, Seneca und Platon, warum? Ich würd es unglaublich wertschätzend finden aus der heutigen Perspektive ein Gespräch mit einem solchen Philosophen zu führen.

Japan, ganz eindeutig Japan weil die Kultur dort hat mich schon immer fasziniert und das was man so an News mitnimmt macht das ganze immer interessanter im Laufe der Zeit.

Alle Farben, also wirklich alle. Ich kann mich nicht festlegen auf eine Farbe, es kommt immer auf meine Stimmung drauf an. Das ist wie bei diesen Lampen bei dem man verschiedene Farben einstellen kann. Je nachdem was ich für ne Stimmung hab, leuchtet da auch eine andere Farbe.

Naja ich würd sagen, <hesitation> hinfallen, aufstehen, Krönchen richten und weitermachen. Ganz nach dem Prinzip der stoischen Resilienz vielleicht. <noise>

Nein das kann ich tatsächlich nicht, weil ohne Filme und diese vorgespielte Lüge die allerdings soviel Kreativität beinhaltet, sähe die Welt wahrscheinlich ganz anders aus, ich mein, stell dir vor es gäbe nichts fantastisches und nichts Science Fiction mäßiges, weißt Du?

Na hoffentlich hochgradig digitalisiert und angepasst an individuelle Bedürfnisse, würde ich mal sagen.

Tatsächlich ist das die Eule. Aber warum das so ist behalte ich an dieser Stelle lieber mal für mich.

Wasser, also ich mein ich trinke Energy, ich trinke Kaffee, ich trinke keinen Alkohol aber wenns hart auf hart kommt ist es doch immer Wasser mit Geschmack oder Tee aber grundsätzlich ist es einfach nur Wasser.

Nein, ich bin zu faul zum kochen tatsächlich, das mach ich schon seit Jahren nicht mehr wirklich.

Also ich habe schon jede Menge Schwierigkeiten hinter mir aber ich denke das eigene Denken zu kontrollieren und unproduktive und negative Gedanken nahezu vollständig auszuschließen oder soweit es geht halt, ist die Beste Gewohnheit die man machen kann.

Gute Frage aber ich bin sehr bescheiden, wahrscheinlich würde ich nichts anderes Tun als das was ich jetzt gerade tue.

Um die Umwelt zu schützen? Naja meine Zigarettenstummel nicht auf die Straße werfen? Müll in den Papierkorb werfen? Lieber eine E-Mail verschicken statt einen Brief? Ich denke das reicht.

Ich denke die Gesellschaft ist in diesem Thema sehr gespalten aber ich denke die Tendenz des größeren Teils geht dazu über das es den Klimawandel wirklich gibt und das man auch daran arbeiten sollte.

Meine Geburt, denn damit hat alles angefangen.

In meinem letzten Beruf mochte ich tatsächlich am meisten, das ich während meiner Arbeitszeit noch genügend Zeit hatte um manch einem persönlichen Projekt nach zu gehen.

Beruflich meine Ausbildung, besser gesagt mein Ausbildungsabschluss und Freiberuflich die Veröffentlichung meines erstes Buches und den danach folgenden.

Ich denke die Rolle der sozialen Medien ist für viele sehr relevant in unserer heutigen Gesellschaft, für mich tatsächlich seit einiger Zeit eher unbedeutend geworden.

Meine Lieblingsjahreszeit ist der Sommer und der Grund dafür ist, die Sonne?

Im Urlaub fahr ich lieber an neue Orte.

Ich finde es gut das viele Menschen sich für Politik interessieren aber an mir ging dieses Thema schon immer vorbei irgendwie.

Mein Lieblingswetter ist im Sommer wenn Regen auf sonnengetrocknetes Gras fällt, ich liebe diesen Geruch.

Vermutlich meine Crooks, die haben jetzt schon 5 Jahre hinter sich.

Ein Handyverbot erachte ich generell niemals für sinnvoll, wichtiger ist damit ein sorgfältigen Umgang zu lehren und Vorbildfunktion zu sein.

Das mit der Zeitreise würde ich lieber mal lassen, weil in der Vorstellung ist es immer viel schöner oder interessanter auf der anderen Seite des Zaunes ist der Rasen immer grüner als auf der eigenen. Verstehst Du?

Wenn bei dieser Frage mein Laptop als Werkzeug gemeint ist, dann wahrscheinlich dieser.

Was Kunst angeht ist meine Lieblingsausdrucksform wohl die Schrift und ich hab mir vorgenommen immer mal ein Buch schreiben zu wollen. Und irgendwann kam dann der Moment an dem ich das auch getan habe und dann folgte das Nächste und das Nächste. Ja das.

Einfach irgendwas gutes. Wenn ich jetzt zu sehr ins Detail gehe oder zu viel drüber nachdenke würde ich nie wissen wo ich überhaupt anfangen sollte. Deshalb fang ich einfach mit den erstbesten ein, was mir zu greifen kommt.

Ich weiß nicht genau wo wir uns in den nächsten zehn Jahren bewegen werden aber künstliche Intelligenz wird auf jeden Fall äußerst interessant sein.

Nein ich mag alle Farben, je nachdem was ich für eine Stimmung habe.

Ich höre bei den Samples eh überwiegend männliche Stimmen. Weibliche Stimmen sind doch eher die Seltenheit.

Ein Fallschirmsprung, also ich bin ein Mensch der sich gerne mit seinen Ängsten konfrontiert und ich habe Angst davor zu fallen. Ein Fallschirmsprung wär da doch die richtige Lösung, oder?